لو كان لازم نختار نحب أن أكون الطفل الوحيد، لإنه يعطيني الفرصة للتركيز على نفسي والاهتمام الكامل من العائلة، ويخلي لي المساحة لتحقيق أهدافي بدون <hesitation> ديستراكشنز كثيرة، لما تكون لوحدك عندك وقت أكثر لتطوير مهاراتك واهتماماتك الخاصة، أما لو كان عندي عشرين شقيقا رغم إن العائلة الكبيرة تقدم دعم وحب إلا إني ممكن أفتقد لبعض الخصوصية والاهتمام الفردي.